Amooġo baluŋale, mómusimi naloŋ narẽ katia, káruna, kadime, nalelebuloos. Minalomi, ímienaluse. Naya źiro, náɭo olaana, naḃa sís, naḃay éṗis. Moiniġaɭo ániźumbuhel buḃulo bíḃi moźizoŋemi ṗobo, źíyemi ezualeḃo, amiñaini áhuśa ona fúlu fúlu nireŋ. Iźumuiniġaɭo anireŋ ímie katia, asoniñareŋ, aḃanilemma, iźumuiniġaɭo muṗe buloneɭew eyaa káruy, eyaoɭẽ, kupiaiġuya násoo eyaoɭẽ, niġuɭew buyasu koźaġora binźona, eyaoɭẽ, źifaŋo, eyaoɭẽ. Eya elaneḃaa, buloḃulaniḃuḃaa. Kon moo áṗemi noxi, ámiñahulo katianiremo, muiġaɭo aa ímieṗ niźumurẽkatia asoiñareŋ nilemma niɭulenelafali niɭew. Aśoo nainiźaro. Źaro náriiŋe dépiniḃuleġamo oźaraniġaɭaa naxunazim níḃuleġamo. Aśo nambuini éṗis. Éṗiġo- muɭie ñoo éṗiañaġasie ni báñi. Aśoo éṗi nañamuyen báneṗi mimom búbuombom.